पक्षी विज्ञानी और पक्षी प्रेमी, अक्सर पक्षी की आवाज़ को पहचानने में माहिर होत हैं। और उन्हें विभिन्न पक्षियों की आवाज़ से दक्षता होत हैं। यह क्षमता अनुभव और अभ्यास से आते हैं। जिसमें पक्षी की आवाज़ के विशिष्ट पैटर्न त्रेमोटॉर्न और नोड्स को समझनो शामिल हैं।